לרִיַאצָאת לי כִּיתְטְלְבּ גְ׳הְד כְּבִּיר בהאל למצָארעָה וְלא כּוּרת לְקָדָם חְ׳סָהא תרכִּיז קוּוָה ו נפס טוִיל, אַמָא לי אַקַּל מג׳הוּד בהאל לשְׁטָרְנְג׳ וְלא לרִּמָאיָה כִּיתְטְלְבּ דכָּאא ו צּבר מאשי לְדָרוּרָה תְּכוּן לקּוּוָה לבְּדָנִיָה כֻּל רִיַאצָה ו ענדָהא טרִיק, ולכִּין לְגְ׳הְד לעקְּלִי מָרָאת אַצְעַבּ מִן לְגְ׳הְד לבְּדָנִי.